<hesitation> > Noho ny asako an, dia tsy dia manana fotoana hanaovana fanatanjahatena firy aho satria miasa foana ato an-trano fa eo amin'ny enimpolo minitra isanandro raha be indrindra, izany hoe adiny fito isan-kerinandro.